पीला रंग खुशी आशा और गर्मजोशी का प्रतीक मानो जात हेंगो। जो रंग मानसिक गतिविधि और ऊर्जा का बढ़ौत है। और ध्यान आकर्षित करत है। संचार का उत्तेजित करत है। पीले रंग के संबंध में ईमे कोई संदेह नहीं है कि जियो एक ऐसो रंग है। जिका मुख्य रूप से सकारात्मक तरीके से समझो जात है। सूर्य, गर्मी, खुशी, चंचलता ऐसे शब्द हैं। जो ई रंग का देखते ही सबसे अधिक बार दिमाग मा आवत हें। पीरो रंग जो है संस्कृति रूप से धन, समृद्धि और ज्ञान से जुड़ो हेंगो। पीरो रंग चमकीलो और खुशनुमा होत हेंगो। पीरो रंग गर्मियों के महीना से शुरू होत हेंगो।